अगर में घोर मू अकेला ची और में मू दिनों खाणों बणोंणा ले केवल पाँच मिनट छीन त मे वेमा या त ऑमलेट बणोलू या त मेगी बणोलू या त सैंडविच बणोलू या त ब्रेड टोस्ट बणोलू क़िले की यूँ त बणोण म कम समय लगदू और ये से मेरी भूख भी मिट जोली।